Alii-bua iye iye aa dee lu maa ẽẽh pya kèn na alii-bua lu kina maa nor a bue but ba naa wee i ãã dee sa bip mdap tenenyie kor me loo tɔ̃ boom tõ bomu m ere nu anu õõ-nee ale lo tɔ̃ ee alu pya na buia-wuga ee-loo ee gbene nee gbenenee loo nee kpaa nate ba lu nate ba lu nage yaa oo-ooh aba ene pya nwii a wa lu bu bee kor ba ee ere-ghe pya nwii bee aba baa pya nee a hu pya nee si dee nate naa ma ee ba bie ee pya loo a le dum then sidee na ka <hesitation> ee aba taah aba taab aba hu pya nee ba ere ee nwii ne bu tɔ̃ zii zia aba a lua nee ere baa bee nwii a luanee ere zii bee alua nee ere nagbe baa bee ee ne pya loo bua pya loo wuga a naa kaana me kèn a teeb do msua iyii aa dee mue nia zii so ba naa le be pya loo ka alu bua mife nage iyii aa nee dee mue nia zii ee nor kèn abara torn doo ba naa aa dee èsu i bee wa torn mage ããloo pya loo si dee na ka m bee wa mue. Do a lua a nor a kii a deme m bee wa ãã nee loo ãã loo zii sira ika ee lo alu sira ee nor-kèn bee me su doo lo a lu bee i-na nage tɔ̃ a bara m bee wa mue ghe kèn a meah doo yaa taa-ee-nor ee tèn m bee wa mue ghe kpuh loo si dee nate m bee wa ãã dee mue kere a bee sor m bee tèn mere lo mbun a do aba le me kin meah do sor iwa aa dee sua loo do pya loo ka bale bue beke ii <noise> isi wa mue a doo kor me m dap aa dee kor korme me m sua wa-loo leelee me kuma loo ka m sua loo egereba kèn a meah doo sa lu si dee na ka sa i torn leele kere sor tèn loo sor imue nia <hesitation> zia iyee ere ee iyee ere eebu sa sua kor oyie i le nor zii me loo si dee nate m ere lorgor sor mbee wa ere nee abara ba naa ere nee mda sor so kèn i bee le doo lom mm <hesitation> ere ma bua-wuga lo a nyo dee doo-wo kpa lo kie kpa loo kpa loo pya lo ka i waa loo i yee yii loo zii sa ere gbaaloo doodo lo ka na wuga lo ka bee me aara su m bee le pya nwii ere ba sor msi wee mue na kaama sa ye torn loo sor mbee le pya nwii ake abee me aara kii ee lua ge yaa baa zua ee inaa lu baa zua a ni ee mbee ye mue but bee me kue ghe nɔɔ-akpo pèè sa doo kor ikor-ue gere abee taah sor bu zii ka eeh zii nee ee a bee me sor leele a doo, kor me mbee dap ibere. Loo pya si dee pya wuga na ka nor alu pya wuga a bee ii su kaana pya wuga na te ba dap le kere a bee zii zua mbee ããge amue ee siga aba nor sor i wee kii ue a bira bira loo uè ü-wa eezii ka na koh ee ü-wa a doo kor m mue siga aba.